Se a heɓa vacuum cleaner ma ahauta ɓe yiite se a wara a wogga a wogga a wogga suduma a yaha a fuɗa vacuum clearner may a wogg je ɗiɗaɓre.